Pues juech dun i'ixë yë kon moch, cham jue padakëp bi'i ni'iy y tët's paj ni'iy dun mat bi'i t'saj kat'sixtyam kan wentyë padak jadunt's mot'sëp y jadun dun kya kyoj yëdun xa'ajpë kon moch.